Misy karazany e telo e fampiasaiko zany de gne tongolo, gne poivre da gne sakamalaho, io e tena matetiky aniko ame sakafo hoaniko io e mampamagnitry an'azy.